kɛɛyaalɩ mɛɛyo mɨŋ a la yaalɨ wǝ́ o lóo co ne keeriu o lóo kuŋ ne keeriu mɨ ŋ ri wɔ lǝ́ǝ kǝlɨ mǝ rɛɛ ǝ lǝh pǝ mɨŋkɨsa ŋ wee ŋ mɨ fii ǝrɨ gukpǝ ŋ kǝ fɨ tuwǝ o lo ru kǝ́ a la láa kpɨla lɨ tɨ ŋ ko wɨlɨɨrɨkpǝ wǝ ri kɛɛcoyǝ la kɨtakǝ ǝǝ kɨto kɛɛ a la yaalɨ wɔ o lóo kuŋ ne keeriu ŋ ri ǝ mɨ pɨ o yurǝ lɨŋ lɨɨrɨ mɨ lǝ̈ rɨ nyarʊ anyɩŋ kpɛlɩ rɨ nyarʊ rɛ a la taanɨ ŋwarǝ kwa otu leh fii ǝrɨ gukpǝ.